Ku ma ausalt ütle, sis ega ma väega ei tiiäki, midä inemise kihäl vaia om, et <noise> taa saanuq väega häste tüüd tetäq, nii et ma arva, et ma lihtsält söönüq, miä tunnus tervüslik.